وش الفايده إنك تعيش في عالم خالي من التلوث وحولك كل الناس أو حولك ناس كثير مره فقيره راح برضو بتصرفات لاإرارديه راح هم بتصرفون تصرفات ويخلون العالم دا ملوث لاكن تخيل إنك تعيش كدا في عالم مره ما في أحد فقير مره أبد فراح تلاقي ناس اساساً مره العالم مره نضيف بدون فقر فهذا هيكون أفضل